أتمنى لو عندي مكتبة فيها كل الكتب المكتوبة التي كتبت، وحتى من هالكتب الضايعة الي احرتقت، يعني كتب قديمة من العصور الوسطى ومن أيام الجاهلية. أمم في واجد كتب احترقت وضاعت، أتمنى لو كل هاذي الكتب يكونون أني عندي في مكان واحد، أقدر أقراهم وأشاركهم مع علماء وباحثين.